Mana <noise> ty <noise> tsirony <noise> zany <noise> retoagne: <noise> ao gny <noise> mofo <noise> dopay, <noise> ao <noise> gn <noise> briosy, <noise> ao <noise> gn <noise> fôkasia, <noise> ao <noise> gn <noise> pain <noise> complet, <noise> ao <noise> gn siabatà, <noise> ao <noise> gn <noise> baget, <noise> ao gn